Ny fomba fi- fiketreha fia moa zany mora, ohatsy hoe ataontsika hoe nahazo fia zany anao baka agny tonga de i baka agnaty rano io, tonga de igny karakarainao i, kitrehanao soa i asianao ataontsika hoe tamatesy na menaky na ataonao be roniny. Amin'igny zany izy matsiro soa satsia <hesitation> mbô hitanao hoe tena tsiro fiam-baovao mihitsy, fa laha hoe fia ajarinao ela atao agnaty congélateur, igny zany fa miova otrikaina amin'iny sady mamparary.